अगर अगर हम देखुली हम अपाऊँ बजट आ हिसाब से जन हम अपाऊँ खौंण कन के बनौण त जन च ज्वे कुकरो यूज़ करोला कुकर वेमा उ जरा टैम से बन्येंद हम जू तवा च तवा ग जरा हम जू आगे फ्लेम जू रोशनी च वे तवा गा मूडी बठी डाउल वे से भार न निकाल दयों दूध ऊबान त ढक्कन लगे के ऊबान जैसे की ज़्यादा गैस यूज़ ना वो